ba paraza ba paraza sire boni ma tete parazo a juanɛ lo ma zozoro lo wɛ lo ma ɲiro ɲiro lowɛ <hesitation> si oyi ro oma dɛ mu babe zu'an baba zu'an a a tisi a a vara boni ma tete don tubara tun benɛ a tanu waati i lo ni nɛji yi wa le lo yani a nɛji le yani a tanu zo to ba we mimi dirobe wian a o mi inna ba'i uwa mi dirobe wian mi inna a zo bosi ma tete benɛ ma le ba ni waati nɛ ho tanu ma li don to mu ba we we yirawe a ba a yinu bɛ bwe ba ni nɛji hi wa li waati nɛ a hinu bɛ bwe ba